E di që mengjezi osht ni obrok i randsishëm, po nëse m'duhet me zgjedhë me anashkalu ni obrok për ni vit, athere e kisha zgjedhë mëngjezin se kisha mujtë pa mëngjez edhe e kisha kompenzu me drekë ose me darkë.